الحياة الها متطلباتها، وخليني أحكي النصيحة الجديمة حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب، بعتقد إني لو إن عندي شي دخل ثابت من محل ثاني بختار الوظيفة اللي بحبها، لكن لو إني راح أعتمد بشكل أساسي علي ال-الهاي الوظيفة بختار طبعا ال-الراتب الأعلي.